على حد تجربتي انه حاولت مرة امشي على الحبل وحسيت انها صعبة وتحتاج توازن كبير وبعد كذا تجربة حسيت هذي الرياضة اللي مرت علي بالصدفة يوم كنا رايحين فيى الحديقة مع الأصدقاء وما افكر اجربها مرة ثانية لاني ما استمتعت الصراحة بهدا الشي